Karazan-dronono misy an ary mahasamy hafa ananjy ndreka de misy ronono avy amin'ny olona, de misy ronono avy amin'ny biby an, de misy ronona avy amin'ny hazo, de efa am'zany ma efa samy manana i raha fivoahany aby si zareo an hoe: olona, biby, zava-maniry, de misy koa vovo-dronono, ronono velona, de ronono mandry, karaha hoe ronono amin'ny boaty.